Ghaā rəkal didi mi kəi pey, mi kən va mi bə' bər gera paga. Mikər bə i gera paaranə kə'. Zum kən māa ləy dəy mi reren ude. Mi re mi baban baa kuma aa dəw də dən netətə gawni gway, gwəy bane nə ubartubarl anguru aa dəw didən aa bayban. Aa kən bay nə kə rəkal are ren lumarə. Arey ren kamkə arey ren yugəgə. Arey ren yugəgə nə kə' mi, mi re ren wawogə gewni dwitə subarubar wani gubarr ne'tə pagu paga mire gipls nəgə gbakə. Mire kam səgə gaw minu rə kal nə kə mi ren wawogə rem gawtə lə iri gaw ni mani ka mi ren rekə'. Mi ren rekə' atəm yentə rə- yen tərə, paga mik ən gɨ. Rə kal nə' kə', i ren wawogə reni komni mi re kamkə' ne'tə yewsə ar. Rəkal nə' kə', mi ren wawogə reni ko golimba pa'. Mi ren wawagə reni min gɨ. Mi kamkan netə'tə' mi re yubargatur gə', min gɨ nə gbakə. Min ka mimiyew irim gubarr netə, netətə' ko ma maroroi, nə wan ani mih mabu, jegubarr laŋguru min gɨnə gɨn gbakə mi kam sə yaw minu. Rə kal nə' kə', mi ren bakə baa ryer, mi 'way'wan bugay wan, mi kami kan luma agari di. Mi re mi yugi yun dan mi gɨ gbakə ku ma mi 'waywan riba əni ryə- paga-paga. Rəkul nə' kə'. Mi yugəyun wani kushe, mi baban kushe, mi kami kan lumarə. i bə' mi yugiyun kalai aa abə. Mi kə yilgi nə kə', mi re ren bəkə', mire ren yedəgə irim gūr netə' paga pa mi re gɨnəgə gbakə' min kamsə yaw minu are bə nə gə tomsə' ani. Kuma netətə mi bə ən ari ryə rə nə' kə' doŋa na firi mi nan apagə bə' rə mā. sosai, ni danə ən ani, rəkal nə' kə' mi reren gaw tələ gawni bausmanu, wani komni, beti mi ren rekə' gawtəl lə. Rəkal nə' kə' mi ren rekə' mi re kamkə netə yewsə rə gawni luma wan eh choncha, mi ren kamkə nebartə' i re yūgə'gə. Rəkal nə lə mi ren bə kə guma ama naya pd jua an re reid mi wəy yela dou aynə. Mukan mə gwal mi ren rekə ndi, di mi aban ban ɓan ni gɨ nan mi zu ke' lu nə min bio gesuo bəkal min 'way gera, rekal nə kə min dā 'way gora rə. Rahal nə mi ren re ka mi ren rakə' miren rekəl, bunafe min gə. Min za min ba tomsə'. Rəkal mi ren rokə nawni wan ani jumɓare, mi ren yugəgə netə. Urban laŋguru lumai e'nu gəən gəən ani. Mi kamkan ne'tə' mi re yugəgə. Mi kə yugə. Miren yewdə rəgə yaw minu netə pici, pici, pici ni ani mi ney kamsəgə gbakə. Makaranta netə niŋ dani re tomnə gə ari da ār. Rə kal rəkal mi kə maroroi baa mi kən ba, mi 'way'wan mi kami. Mi re mi yug min za min toymi bukatai. Rəkal aa baban baa, aa dəwdədən. Ap mi ba ubartā, dankalai, nə ɨre nə' jene bə' mi bayi ban. Netətə' daŋ mi baban doŋa doŋa. Kuma mi kən kaw lumarə, mi 'way cin wan ani resələ sə' musə pa. Rəkal mi ren rekə lumarə min re min yugə min gɨ min, min. min, min bə' wan paga ma dan min gɨ minza gbakə. Rə kwal mi ren vakə' gawtaurnl lə. Min gaw min gi. Rəkal nə kə qui ren rekə' lumarə. lmi re mi yu gəgə, netə' daŋ mi gɨ. Rə kal nə irin biki, biki, mi regren wawo gə kə' ni, mi kə yugəgə netə' minə pa' pa'. Madubarne ne'tə' ari. Rəkal nə' mi ren bə' kə' wan. Mi ren kamkə' machine ne'tə' min gərə an ani, mikə bə' kə' wan minə ən ani. Mi kə' way kə' sabulu toone ən ani ryə. Mi gərəgən ne'tətə'.

Mi kə gɨ udi, mi ren 'wasəgə baa, mi ren-mi ren dūdəgə ūnsə' ryə ari. Mi ren ustəgə irin kar marori səi beben ai laŋguru mi reyren dɨtəgə. Rəkal nə mi ren-miren lúúsəgə dumtə bə. Miren dɨtəgə daŋkalay sosai atəm ən ami rə. Rəkəl nə mi ren bəkə tomsə sosai. Mi kən gɨ, min za mi re min nay gera an. mikən liikə luma, karlai, luma cigari, yola bə mi re ren mi kam bugai, marori, ryer kúshe min kami kan lumá rə. mi remi yúgi. Ni luma ɓaw nə ani mi yúgi. Mi yewdə nétə paga, paga, dan mi gɨnə toore ən ani mi za min bə nibə a amfani sosai gbakə. Dam wan ni ani. Rəkl nə mi ren bə kə tomsə minva min dá ‘way ko gerarə bə mi ren wawogə min wuye. Min min kə oləgə ma. Rə kal nə mikə vakə ni anibə min ‘waywan, gera dá áymi kəw bə kə mi kə resənəgə harka mini sə musəpa. Rəkal, mi kən va, mikən mikən va mi ‘way ‘wan toore, min bənibən haje. Rəkal mikən, mikən mikən bə gera ən áy mi yewyen maggi, mi yewyen manda, mi yew yen tatámú, mi yew yen albasa irin ustətə air lagguru marel wankə aren banəgə nufara sə mikən. bə, mikən mikan ba baa ma dan mi ‘way nétətə ari dan mi reyan kə iri rétətə are lúkəm won kən kər mi ren bərə ən niŋ ari bar. Mi re yew də gə irim retətə ar ari dár are tomnəgə. Rəkal nə mikən ba mi rer wəwəgə mi yugə, mi sa toore mine bankurə. Hoje min kən lúú ma dar mire min rosi. Ar wow áy rgə rə iar wow ayrə bə malitimi var. Rə ka nəkə min mi gərti min ra. mir genti min páw rey zomnəgə rəkal nə nal-mi reg ren bənəgə wari min gay mabu ni ani. Mi kən ba baa əi áy nə kə, miza mi ren sikəi nu ren hakə ləgə netətə ən ari mi luukəgə rə. Gam riwajə lúkə gagan bone sosai ábə mə kən kəsə netə manə, mə kə dá hakələ liikə manə rə, bone daŋ, sosai aa pagá ay bə rə. Ama mə kən si liikə manə bone are bekərə. Məkən si mə ren wawogə riw ryə mə re vasəgə. Mə ren yúgəgə mə re pe nəgə mabu irem bəsənəgə amfani, wani tomsə udi ari. I rem ren wawogə dəwdələ marori, iremren wawogə dəwdələ gwoy, ire mren wəgogə dəw dələ, ryer, na kushe laŋguru mə reyren wawogə pemi mo nə mə kəy gakə toore ən ani ryə mə kəy toy nəgə. Rə kal nə toore ən ani mə reyten pekə mə reyren banəgə baa, mota ká ga ka ba səm dan mən toy ənani ryə. Rəkal nə mə ren bə kə wan məkən məkən yúgə nétətə ən ari mə za mə ren bə kə toore ən ani ni so mə rey iwnəgə gərigə ani. Aná sə aya pat sə ma mən təə mən ma iyin ən bi tan dá ayrə niisə toore ən cuni i rem natənəgə ami. Aná sə mən təə mon mə boné wan ni ani ni ani ən bi lan nə. Rəkal mikən re luma rə mi ren yewkə dor mi ren təwkə, mi ren yewkə dor nə gbanukaw minu aren təwkə kuma mi ren yew kə dor gbakə aryə, mi reren kamkə. Rəkal nə, mi ren wawogə liikə iliini. Mi reren yewsəgə yaw minu liikə min gɨnsini gbakə áy. Rəkal nə, mi ren wawogə reni ko gaw təl, biki mi rerem wawogə reni min bəgə wan ən ani paga, mi gɨ mi, mikən bə mi bə.